أنصدمت يوم فتحت الرسالة لجيتها من زوجها المتوفي من زمن بيحكيلها فيها عن كنز وجد لجاه وخفاه وصارت الصيادة مذهولة من هالرسالة اللي زوجها أرسلها لها تجريبا من العالم الآخر وبدأت رحلتها من البحث عن الكنز اللي خفاه زوجها.